لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم، بقضي الوقت في تعلم أشياء جديدة وتطوير مهاراتي. ممكن أقرأ كتب، أتعلم لغات جديدة، أو أستكشف مواضيع تهمني. بعد، بقضي وقت في مساعدة الناس والإجابة على أسئلتهم، لأن هذا الشيء يعطيني شعور بالرضا والسعادة.